Nera chole chole re xa goxa nixa re jwa'na ngoxa para re yeba' re ndyakmen nera po tiempaza le jwa'na ndox kuaxa kon chele la lo ye'i, la cheleska eukalipto mbesxa, mbay na ngoxa chele lud yera'na lud gordoloba'na chele re laya' jwa'n ngoxa xijney za jwa'na nchumen jwa'na nak'a thi jwa'na chele nkiba re yeba' nkiba re jwa'n ndyakmen, mbay na ndoxk- ndioxkua re jwa'n za or nde ye' lomen nchan yenmen za nu chux yix nlikinxa <hesitation> nn- chele nke yenmen za tamoda nlya lud re jwa'n na nak yeba' mbay na za ora ndiakmen ye' nlya pexmenza le jwa'na ngomen chele te' zeb nlykinxa te' zeb ngona jwa'na jwa'n mas nly kinxa nera ngenta re jwa'na jwa'n thij yiba' gabmena tyob lad men mbay na naya'na jwa'n napta yib ndyob lad men xe nlykin men re laba' la- la blaza mbay na nu re la blaza jwi'n par lo re yeba lo re cho yis nkyakmen chole nchan yenmen re jwa'na jwa'n nly gan re jwa'n la- la blaza.